No sääntsihe kallihe restoraanõ ma väega ei tahaki minnäq. Tuu um tõtõstõ raharaiskaminõ. Mul olõ-õi nii pall'o rahha. A odavampihe, keskmäidsihe restoraanõhe iks või minnäq. Esiqeränis, ku ummaq lõunõpakmisõq, sis ummaq odavaq.